Libertæ a l'é a poscibilitæ de comportâse comme se veu sensa dannezzâ o pròscimo. E anche o fæto de avei asseguou i diritti minimi de ciascheduña persoña. Mi penso che o valô basico da libertæ o segge questo, pöcassæ.